عشان نكوي التيشيرت اول حاجة بنسخن المكواه بدرجة حرارة معينة مناسبة لخامة التيشيرت يعني هو سواء كان قطن او ستان او حرير <hesitation> اول حاجة بنظبط المكواه و بعد كده بنرش مياه بشكل خفيف خالص على الهدوم و بنفردها على حاجة مستوية على ترابيزة المكواه مثلا و بعد كده نكويها